أكثر شيء طريف شفتو كان لما شفت قطة تحاول تصيد فأر، لكن الفأر كان أسرع منها! القطة وقعت على الأرض، وكلنا ضحكنا. اللحظة كانت عفوية وضحكتنا، وخلتني أفكر كيف الحيوانات تعبر عن نفسها بشكل مضحك. الضحك يرفع المعنويات وينشر الفرح، وهذه اللحظات الطريفة تبقى في الذاكرة.